Kam mchip ke ekpewa ngambi nsi-ekum nnaghe obino kpabi mbe obinokpabi chi m nyen ke eyan ma kerimo kanim mo mada asima anong abon idik sabe ma eden kerim fu nnigi itama nikum-ku bongha. Kam woma diwoma madi-eyin ke-eyam kanimo kam ma ndi chip ekpewa kpen-akpen chi chup nkam beh nsi-ikum inangha obinokpabi iki ikum nsa ntongha echi-kwan chi di tiima echika-aka beh chip nchi-chiaka nwa-asi nragh ema ima ntongh asi nchina se igbi simo obugha asi nna ngbowa asi michip. nna asi mgbowa inyin ke iyan ke iyan nrori egbi nchi ottok. ngua ottok ncha nchina se ischa bi sam se ndi nsi otom. nni ye beh usa edu egamu nfuna ndi inye-afe mgba-nam ngi-nnam mgba nwunwa ye ibisam ma echok eto. nsi otom weh ma onongh okwu. onongh okwu okpei gene ottok ku kam ntim mbok-mbok nchina sabosohm. nditimi mbok-mbok nchina osohm mando sa eteme eyak odiek. beh ochine. ye kwa odeh. obinokpabi ose eden cha asimeh ochine mokwu ujip oyon-otara mah chi eke mbi eya! Obinokpabi sam! Ma ndo-ndo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 Nam chinake-ebi odok-odok ntongh abuaghe mbi manghe ntoka abuaghe. Mando kwu miningh nkere iffu-sam 'm. madi-nde ofu-nwa ke-edik-nsa ka akpen kam ke-edik-nsa ka akpen. okpen wo mawanne mochina sa alewen modo gbon ekpo. mo biagha asi. amakubasi biagha ye ekpo boh. Edie. barah mawo mmo kparah pia motima china se echeh. mosm okpen beh naghe 'm abuaghe ottok ode ma oya-gbin isama otim-tam kim tamah madi tem etam. nyawa kim keri. Kam kana keri nyawa ottok ode funi timi nsa ke ewu chi kam na ruwa ogba-ogba ku ki chiwibi ediek joh su ku asi kam ntimi nsa-ke beh. nsa ma chip. ko-a-wa-ke. achiwibo made. odok ode funi timi nsa ophyine kam nta kwa-onongh kwan ottok-ottok, sa emman chamina ko kwa attok kwa- nong anangh asuagha ku-kwu abeb yeri ojenong, ani yenbe aniwombhe ojenong eyor otita-atima ata

Bi tap-tap mada women. Kam mm-benbe mbaghu bi osi agba-ma-agba-ma-agba-ma. kugha affa ku-ose kwu mmada anangh ekpo se edu cha kwa-nong. ake ekpo ananagh kwa-nong kwo. ku ka samabi ojeonong atima dah mm-benbe mgbaak ku bi. adi-ade ojenong ye kwu ma-naghe abuagh ke asu chi kwa-aong kwu ntong si kam beh enaghu women kwan nwa kwu kora wo-da. ogbaak ho meh osapum wa. octune ode ekubase ewoh. Kam owongha itoka beh odi-oa ma akpen beh pam ottok fu osi-osi effa nfuna ecuba-isi ke ewo made ne ku-ose. okwiri mrombi obin okpabi kwan kwo owe ke erongh kam otima. Osama. Kam ekpan-anam kpen ndi isime beb offah sam! Nkambe insi ottok kpenamkpen nsi meh beh off at sam. ke kwu ndi-tima. mbenbi kuba asi ketun. ke si ndi mbenbi ku odok ani ekuba-asi atun a chip ke ekpewa sima obinokbabi. obinokpabi wo osu beh ashawa ma ewu do ma ku sang ade owong kwu iyen-ke eden of onha ayok mbi pum-appa mmebembe ibaak ku beh. Ade women ade. inwa kwu obin okpabi suk eten ke-si atamu o rok ma akpen ma bira ma ewo cha mana. nshamu beh kpowa-ibino-kpabi ke-edam kpen-akpen ku-gan he-gan he Ewunda nkwuna ogumurok. ewunda ma ota obo ma ota obo kwa anong pah okka-kwan atta kwan ote obo woma. nkwu-nguna nta obada kwa ayi-kwan se owon odogh-odogh. mina mmo-womah kwa-nong mbaake ke obi okeh oban beh moda see anongh pam se owon odogh-odogh. ke mma-obera kwa se odick kam kidi n aghe akpen nyeri mbene okeh ana nwa obambi ku ama-tara 'm mo-otak-ayok. okwera mu chip mma-osi-eyonha ndoma okpei kwu nfuh ekpo nwoka aba okka owon. mo-osi eyongha ndoma. ana mma keriga bhe ke odick ka rori. anong peh ke-ka kwu gu. ana bhe ke odock-orori. mbowe beh ana ku asi yen ma? Egwu nwa ma-okam beb otok-ayok ku na keriye bhe odok arori. chitta okwue obi ke odok oriri kam na mbembe eya! Mada odok ara ri tana nro oyok odok odok ku <&> oyok kwi nori odagh 'm se etem-a oyok kwi nori odagh 'm se etem-a